देसेर्त् मने मेतै। मेतै क <hesitation> हेल्दिआर् मने सैस्तोन्ध मजन्ग् बनै <hesitation> न तखै। अद्देद् सुगर् मने सिनि मिल बसिन, बर सिनि मिल बसिन। नतुरल् सिन् इसि <hesitation> क मन पिक मेतै बनै न हौ बनज प्रए। अम्पै बतै बक कै <hesitation> खेर्चे देदु इनि, कै खेर्चे मजन्ग् देदु कै खेर्चे। <hesitation> भतै ब अम्बै बिहौ सिनि निस केओ गुर् ब <hesitation> नतुरलो, स्वीत् छेरे मुने। भक होब बतै, <hesitation> मेतैयार् हेल्दिआर् जकान्। भतैस् तबु कजि जन जुन्ग। भर <hesitation> सिनि इसि कल अम्ब हेल्दिआर् जक एब कजि जैयार्। सिनि कुया तुसेकर् कल मुने।